Ñy fanjakà zany: -Mana ñ'anjara asany manokana aminy ñy fitondrantenany ñy tanora; aminy ñy toetsay zay ro aminy <shushes> ñy fomba andesine aminy ñy fiaramonin'ao. -Manahakin'izao aminy ñy fisikina: ñ'ampela, tezàny ñy fanjakà <shushes> hanao fisikina mendriky, ho môdeliny ñy fiarahamonina, hajà.